द कुकिन्ग् तेक्निक् जय्क बनय्न इदेअ। द गुबुन् गुबुन् हरिअ, गुबुन् गुबुन् गौ बगौ रखम्नि, जहनय् लन्ग् नय् फ्य्र्क बनय्न इगौ बगौ इदेअ तये। द इदेअ पर जहे बै, <hesitation> सौद्फुर्निअ, सौदिन्दिअन् गौसनि बनय्न इदेअ तये, नोर्द्फुर्निअ, नोर्दिन्दिअन् फुर्निअ गौसनि बनय्न इदेअ तये। द जहनय् लन्ग्, द इन्तेरेस्तिन्ग् बुन्ग्न तन्ग ब्ल, जन्ग् नि, जन्ग् नि नोर्दिन्दिअन् नि त्रदितिओन् जहनय्क बरद्र <hesitation> इन्तेरेस्तिन्ग् बन। जहे खओ जन्ग् निय, तेरे सौदिन्दिअन् फुर्निअ गक्कयि बन्ग्क्सिन् जहे, अर्द् छैनिस् फुर्निअ बरद्र मोस्लरि बरद्र जहे। त जन्ग् नि नोर्दिन्दिअन् नि फुर्निअ बरद्र मोस्लरि बरद्र गक्कयि बहय। जन्ग् नि तेस्त् नि सबौ बनय्न इज इअ। न्दिन सुन्ग्क्रिकोम्, मोस्लरोम्, बनय्न इज इअ, इखने जन्ग् नि बनय्न इदेअ खु बरद्र इन्तेरेस्तिन्ग् गन्ग।